एक पावथ तोडे आकाशयात्रेकार आकाशान आपली यात्रा करता। अस्ताना तंकां पृथ्वे भाषेण एक ग्रह दिस्ती पडला तांणीं थोई वचून। सोड कोर्पाचो ठरांव घेतलो आनी तांणीं त्या <hesitation> ग्रहाच्या। दोर्तोरे पांव दोवर्लो थोईचिं जड्डां आमचे जड्डां परोस छोड ल्हान असलिं। अक्षें दिस्टालें की आमचेच पृथ्वेचो धाकतो रूप हम तांणीं थोई श्वास। घेवंपाचो प्रयत्न केलो आनी इलो इलो तंकां श्वास मेळळं लगलो घोरा। वचून लोकांक ही सोड सांगुंक ते पोर्तोले पण पोर्तुं तंकां थो ग्रह मेळ्लो नांव।